Waawataa njiddaade ko nguurndam e caɗeele. Waawataa njiddude password ngam hokka ɓe ngal leydi e kadi baafal toowde, Njiddaade haruffi e njiddude sabu, Caɗeele holla ndiyam to samari. Hokkondir sabu njiddude ndaarayde sabu no waawataa sabu baafal ngal.